<hesitation> B'aje'laj jach yan tulakal b'a'ax ti- ti umenb'el a' janal almak ajmakoo' <hesitation> jach yan jaab' a' makoo' b'aje'laj tan ukuxtal ti kikajtalil la'ayti'oo' kub'el umenb'el u- u- u ollajoo' man men, ti kinoolaj <hesitation> tu- tumentik ti lu'um ti tunich y la'ayti'oo' kub'el ti b'ensikoo' ti konol ti Petén, men b'aje'laj ya ma'an ya b'aje'laj plástico, b'aje'laj luminio a' b'aje'laj chen peltre y ti kuxtal ti kinoolajoo' chen chen u- u olla ti lu'um. solo se u